Väega kallist veini ma ei ostaki, a mõnõq kallimbaq veiniq ummaq tõtõstõ väega hääq. Ja selge, et kõgõ odavambaq veiniq ummaq iks hariligult paras praht. Kuiki mitte egä kõrd kah. Olõnõs veinist. Tuu um üts umaette tiidüs kõik.